Kowani mji manda a buramai achili ayu guɗu gala jau yazu aku yanayi rayuwa ku aɓanku du mur athar kumur akwa ku ma mji anu abur milsali aku duny ar afai knu mdur kopeɦ mdur kilakisa aku mushayaku akithunayaku ayu akwa mai ama udunya aban ma mji anu mulmari gu dugu ayu gara boul raywa aban yu anu ku mdu ahurda alu ɗuɓɗai ko najan hia muthu ko makur yu asini abir suku ahurda aliku yu bathika payari kiu aɓari su giu abukata ifuna ma ayukuda dubai mai ma nada kiu inda adawari tinubu kowa <laughs> paya wir goba anu kuryi wanu marghi ju ayukuda dukni gu kina more especially wahala ku dumir asari maja namur mughi gu aburi gu ki mai gu mai ma ko chiji mur ara yaba ko chiji ndulan wanu marghi yay u kiu abura sa ulari mai bali. Yu kurda abanku yo ayi mai abur yugu mji athai du iviku du chibirgada har maida aluhu ma atka ashama saigul athaiga fighting akurmal aparkur kiu abari du mulmu muda ashamai yiyir marghi zagu ya thufal du yiyir marghi augabur sal mulmuda kilakisa mai du yiyir marghi kabadaya yu athufal gamigu anara mayu admgari ndari kilakisa ndan nay u a dul asukwar mal sal kum sai bichi laraba kumji dulba kum ara kifi kawal ara yawari nagu atsugu ayu sugu buri kum mai ara mji a tar usukwar uthalimal adiviu mai magu uli usukwar uthali to dugu bahu yar ai hamziyar nanana gadubari bulmur yar hamzi uwa usukwar luludu wadumji bahuku mji ayu naja usukwar luludu mji ivir chu kamda yar mji ama yuk am akwa usukwar yarku du vir chu anugukam babuyar kujida uhamzi yahuda sinyahi pathu ama yuga gari ndadahu umiayu gadubari yu da kuna hu ivu ki chachamai ndadahu wu mayu yu suwa sum mai kamda ma aban cha aku usukwanari tutuku yu ahura sinya asinyaryu uhamzi hi pathu asinyaryu kamda asinyaryu bahu kokuma bahu kuma. Sugu asana kiku duya ivir muntunchi agari bahu adawari mina inji huri gasa bugari bakidaya jan suku ana giu ahuba tsiyu azuba kwa gabadaya to yu aiyi tsuwa sum kukumai ama banku dumur suku aban ivir kidu iju mthagu abari gabiri yiyi marghi ki iju ashina kuja ana aga tasiri fiyida unur dan yu iviri bukuta kuhum miyi pida yu ivir kidu iju ga dubar bali mulmuguya kilakisa kopihi birnin london du naya anga kilakisa duri mdu aiyi kura sun kilakisa ayiri yiyimarghi. Mai ara musudagukur ara dar lapida musudagu kur mji yarku gasa watsardu ndu mdu gabadaya mgasudugu amda durama dan dugu yu suhim ahura zil laiyu mai ama ga zil laiyu malada ga jauda miyi yana aya yu mduku azuba ataku masar masar aban jan asada ga mdiya duramana huryu asinda ga awna masar ban shakadi pathu pathu tar wai yu abathuka dulba buhu zam mai shakadi mtufu shakadi kumu sukida ga tar mji azuwa wuya asukida ga tah masarma masaman aduvu mji hur masar ga sursum mal gul asini normal musaman adivu ma mdu ahu maarga sursum mai magu wiri mji uzalya masar iri abuga alawa atha mji puliri mji amsar uwu. yanzu pugani yarku ɗudu mdu aɦuri aburi avun dumur anu sɦinkafa ai abur wujur mai adwu mdu aga aburi sur sumri umtuka ma ujun na mdu ahua uzu ko ma futhum ana mji asum mai sai uhuwi sɦakali alawa tae puck wuduya ndu manghi lau mji gu igada yar izge to uhuwi gadubari starchi gu nda ma gamasar yar mdu asuni masar daga kulakulaya mji asun masar mai ama aɓaku yanayi rayuwa dumur athai kur mur akwa du mjigu mjiyarku asa waisar du murku komai banma asharya sur sum uhun buliku danda mji afaɓa mji afiya ar gum mji ayaduba ko kuma mji achaduba ma mji suka aguwa ndugu uhuwi magu angari ukigu waniku sal zna jarma dun gaɗubac jama jagu sir gna zal maja aga kifi jan dugu anu aburi nagu abur nagu asiyari nɗufu ama maja athai kifi mungai ku wazada jiga. Kuzugu latu dumur aduvu ma wan asuni ari diabetis yar chiwon handa yarku chiwon koda yarkura cha shiliguku mji asumai magu asum dugu adiviu lapiya jam nagu asuni mai aoldanal akomai lapiya jam standi mai kiu adivu na ama banku daga duyu adivu yu ahura ցarmal aburi mji akan sum kum ara mji mal wai ցadubari fagudamai a a yu aharagarmal lapiya jam guda ja harga hal gamai aluhu mji iviri sum kum kadawa ama uvun mau akairi fa fodukumi nagu a sum kumai ja a nagu asum maggi mai ja nagu asum unu mai yu ahura gari mai <hesitation> allahgika bulama taiburu maja ahu kum adu miyaya alihu du docta akaniyi araja kuji du musudagu atsal awara du walhala tsal sobada haka har duja ga mai alihu naja ivir sum kum kiji mishi ali shidamyar zuwa mtu bichina bichina kuma kum harduja ga mtu.